کچالو ساتل هغه باید په یوه تیاره او یخ ځای کې او ښه هوا کې ذخیره کړل سي، <hesitation> د پلاستیکي کڅوړو نه باید ډډه وسي. پلاستیک، ځکه څې هغوی رطوبت بندیي او کیدای سي او د خرابیدو لامل یې وګرځي. کچالو باید له پیازه لیرې وساتل سي او ذخیره سي.